बहुत सारा जानवर भूमि के नीचे रहणा पसंद करदन, जैंत कि गोफ़र (छोटा चूहा), मोल (छछूंदर), साँप और खरगोश। ये जानवर अपनी सुरक्षा और भोजन की तलाश का खातिर जमीन के नीचे बिल बनादन। चींटी और दीमक भी भूमि के अंदर बड़ी-बड़ी बस्ती बणादन, जिण मा उन्का राणी, मजदूर और अंडा रैंदन।